Lennguru tan ngatta, a ɓaman njamndi ngaɗaa hen janngel pamarel ley ɗoo; <hesitation> njinkuɗaa fuu takkondira ɗiɗɗi fuu. So ɗun honka jon kaa soyfa waɗoowo ngoo. <hesitation> Leemburu du ana heewi nooneeji. So a ƴeewi mawɗi, pamari fuu ana woodi.